Aya man izakan keyar eftar ke ɓe, il bo wala elo hahenen. Adem ndaf eftar ke il bo, na na il bonen <hesitation> Is had kem gal, ri men, awale ba awal sat ke ko men in haysu, gurusu tomole ŋgal, ŋgal ile bo̰ten mon ilware tomomo le ŋget. Kulu wa yaw nen teji hara, wal nap ɗiko ŋgal hile bonen tomɔŋ nap. Lakin mun ilware nen, nap. Tenab lakin nab jin, do̰ŋ anay da hile bo hit. Naŋgən, el walaw kan ndiman togri mur arak fuba, aragenen ndile waden. Ɗe hileŋ mata giya, de si muy ba, wo di si wəyne nde si rɔy kar ɓone tusna raga ɔli. Re si rɔy- rɔy og, a kusara tɔg ge delged lakin ma re no dub wal de dog moto, dobt kuru woɲim de deb, dob tukuru woɲ denen. Mataaka kuru na rag, dob te kuru woy owoy uru ŋgad ko. Man, toho̰f a tumu ŋgarij. Izan, ile bo naw faydin kod sawaka naŋ məŋ zaata ke, e nde, tende gəra ye nden. Uked debri yo fu sal kol te ndəgə nde mun tə jaara, ha̰ lakin, ili wari ne naŋgigen. Ile ke ndeden ɓa ŋgawun maala walkə ɓa telini. Haro ke til gɔsɔten asi le ɓo ḛtet, ogo tel boso go, wɔn. Nab de eldri ur azam ŋgeden, tur lakin wadenen <hesitation> tɔŋgur getʃe, naf tarek. Nafta mambek kuŋ i muna rag fene oo de ɔri ɓa ra kokori a rage. Ndiri buŋgug wen si wad si rewa, lagin hile ɓo ḛten. Walaw komrid tu mur, azam ge nde ndir le fu sal si u si renko. Kulu mamig baru azek, ilɔ de domu mɔtɔn. War fu de dobon te mɔr to ar de ku. Kurun a zamaron nduz ba kulum ma yɔ ne, de kurun te kɔri num. Azam nde na, tu uriɲe ɓa. Lakin lo ar ne ye ar meteg ɓu de kuru ba ɓa de si muy ɓanen. A yin tar nu ge de ko kakorin munazam. Moto so riyo gal rwantenen togna fay, an hile bo na be ef, hile bo na kulu ʃei, tɔg ndeel. Walaw nagi ŋgiŋga nderi, walaw fayde aŋ koy ndee. Kɔli gurusu utun ndele walaw gotenen.